Teny fampiasain̈ay zen̈y, teny Antakarana ndraiky teny merina. Ià, aroeroe eo zen̈y izahay mivolan̈a amin'ny teny Antakarana, telo amin'izay mivolan̈a teny merina, karà zen̈y.